Yercinoo foo ru foo isepcitiga isabar foo murdom murdom saã foo dîgirem dîgirem saã foo murta aguzuu murta aguzuu saã foo murta tuzoo murta tuzoo saã foo murta foo murta saã foo murta disii murta disii saã foo murta tûrusu murta tûrusu saã foo murta wussi murta wussu saã foo murta yîsii murta yîsii saã foo kîdiriĩ kîdiriĩ ye foo kîdiriĩ ye murdom kîdiriĩ murdom saã foo ye kîdiriĩ ye dîgirem kîdiriĩ dîgirem saã foo kîdiriĩ ye murta aguzuu ye kîdiriĩ ye murta aguzuu saã foo ye kîdiriĩ ye murta tuzoo ye kidiriĩ murta tuzoo saã foo ye kîdiriĩ ye murta foo ye kîdiriĩ murta foo saã foo ye kîdiriĩ ye murta disii ye kîdiriĩ ye murta disii ye saã foo kîdiriĩ ye murta tûrusu kîdiriĩ murta tûrusu ye saã foo ye kîdiriĩ ye murta wussu ye kîdiriĩ ye murta wussu ye saã foo kîdiriĩ ye murta yîsii ye kîdiriĩ ye murta yîssi ye saã foo ye. Kadara cûu kadara cûu ye foo kadara cûu ye murdom ye kadara cûu ye murdom saã foo ye kadara cûu ye dîgirem ye kadara cûu ye murta aguzu kadara cûu ye murta aguzu ye saã foo kadara cûu ye murta tuzoo ye kadara cûu ye murta tuzoo ye saã foo kadara cûu murta foo ye kadara cûu ye murta foo ye saã foo kadara cûu ye murta dissi ye kadara cûu ye murta disii ye saã foo kadara cûu ye murta tûrusu ye kadara cûu murta tûrusu ye saã foo kadara cûu ye murta wussu ye kadara cûu murta wussu saã foo kadara cûu ye murta yîsii ye kadara cûu ye murta yîsii ye saã foo. Kadara aguzuu kadara aguzuu ye foo kadara aguzuu ye murdom ye Kadara aguzuu ye murta aguzuu saã foo ye kadara aguzuu ye dîgirem ye kadara aguzuu ye dîgirem saã foo ye kadara aguzuu ye murta aguzuu ye kadara aguzuu ye murta aguzuu saã foo ye kadara aguzuu ye murta tuzoo ye kadara aguzuu murta tuzoo ye sa foo ye kadara aguzuu ye murta foo ye kadara murta foo ye saã foo ye kadara aguzuu murta disii ye kadara aguzuu murta disii ye saã foo ye kadara aguzuu ye murta tûrusuu ye kadara aguzuu ye murta tûrusuu ye saã foo ye kadara aguzuu ye murta wussu ye kadara aguzuu murta wussu saã foo kadara aguzuu ye murta yîsii ye kadara aguzuu ye murta yîsii saã foo ye. Kadara tuzoo kadara tuzoo ye foo ye kadara tuzoo ye murdom ye kadara tuzoo ye murdom saã foo ye kadara tuzoo ye dîgirem ye kadara tuzoo ye dîgirem saã foo kadara tuzoo ye murta aguzuu ye kadara tuzoo ye murta aguzuu saã foo ye kadara tuzoo ye murta tuzoo ye kadara tuzoo ye murta tuzoo saã foo ye kadara tuzoo ye murta foo kadara tuzoo ye murta foo saã foo kadara tuzoo murta disii ye kadara tuzoo ye murta disii ye saã foo ye kadara tuzoo ye murta tûrusuu ye kadara tuzoo murta tûrusuu saã foo ye kadara tuzoo ye murta wussu ye kadara tuzoo ye murta wussu ye saã foo kadara tuzoo ye murta yîsii ye kadara tuzoo ye murta yîsii ye saã foo. Kadara foo kadara ye foo kadara ye murdom ye kadara foo ye murdom saã foo kadara foo ye dîgirem ye kadara foo ye dîgirem saã foo kadara foo ye murta aguzuu ye kadara foo murta aguzuu saã foo. Kadara foo ye murta tuzoo kadara foo ye murta tuzoo saã foo kadara foo ye murta foo kadara foo ye murta foo ye saã foo kadara foo ye murta disii ye kadara foo ye murta disii ye saã foo kadara foo ye murta tûrusu ye kadara foo ye murta tûrusu saã foo kadara foo ye murta ussu kadara foo ye murta ussu saã foo kadara foo ye murta yîsii kadara foo murta yîsii saã foo kadara disii kadara disii ye foo kadara disii ye murdom ye kadara disii ye murdom saã foo kadara disii ye dîgirem ye kadara disii ye dîgirem saã foo kadara disii ye murta aguzuu kadara disii ye murta aguuzuu saã foo kadara disii ye murta tuzoo kadara disii ye murta tuzoo saã foo kadara disii ye murta foo kadara disii ye murta foo saã foo kadara disii ye murta tûrusu kadara disii ye murta tûrusu ye saã foo kadara disii ye murta uss kadara disii ye murta ussu saã foo kadara disii ye murta yîsii kadara disii ye murta yîsii saã foo kadara tûrusu kadara tûrusu ye foo kadara tûrusu ye murdom kadara tûrusu ye murdom saã foo kadara tûrusu ye dîgirem kadara tûrusu ye dîgirem saã foo kadara tûrusu ye murta aguzuu kadara tûrusu ye murta aguzuu saã foo. Kadara tûrusuu ye murta tuzoo ye kadara tûrusuu murta tuzoo ye saã foo ye kadara tûrusuu ye murta foo ye kadara ye murta foo ye saã foo kadara tûrusuu ye murta disii ye kadara tûrusuu disii ye saã foo ye kadara tûrusuu ye murta tûrusuu ye kadara tûrusuu ye murta tûrusuu ye saã foo kadara tûrusuu ye murta wussu ye kadara tûrusuu ye murta wussu ye saã foo kadara tûrusuu ye murta yîsii ye kadara tûrusuu ye murta yîsii ye saã foo ye. Kadara wussu kadara wussu ye saã foo ye kadara wussu ye murdom ye kadara wussu ye murdom saã foo ye kadara wussu ye dîgirem ye kadara wussu ye dîgirem saã foo ye kadara wussu ye murta aguzuu ye kadara wussu ye murta aguzuu ye sa foo ye kadara wussu murta tuzoo ye kadara wussu ye murta tuzoo ye saã foo kadara wussu ye murta foo ye kadara wussu ye murta foo ye saã foo kadara wussu ye murta disii ye kadara wussu ye murta disii ye saã foo kadara wussu ye murta tûrusuu ye kadara wussu ye murta tûrusu saã foo ye kadara wussu ye murta wussu kadara wussu ye murta wussu ye saã foo kadara wussu ye murta yîsii kadara wussu ye murta yîsii sa foo. Kadara yîsii kadara yîsii ye foo ye kadara yîsii ye murdom ye kadara yîsii ye murdom saã foo kadara yîsii ye dîgirem ye kadara yîsii ye dîgirem saã foo ye kadara yîsii ye murta aguzuu ye kadara yîsii ye murta aguzuu ye saã foo ye kadara yîsii murta aguzuu saã foo ye.